چرمي بوټان، پلاستکي بوټان، ربړین بوټان او له ټوکرو څخه جوړ بوټونه د خلکو لخوا ډېر کارول کېږي. دا بوټان بېلابېلې کمپنۍ تولېدوي او په جلا جلا نومونو یې بازار ته وړاندې کوي. بوټان موسم او هوا ته په کتو پښو کېږي، لکه، پلاستکي او ربړي بوټونه په زمي کې پوښېږي. چرمي او له ټوکرو څخه جوړ بوټونه په دوبي کې پښو کېږي او چرمي بوټان هغه بوټان دي، سي ډېر کارول کېږي.